Gn'amboa zashy raha indesy mandendeha izy da on-ndroy isaky on-droy isan'andro zashy e mety amin'azy, indesy izy mandraigna igny, da indesy avao koa izy rehefa hariva, izay zashy ny amin'azy.